Dade dadimdan inwogerananni inwo geran ba dari newarime donbe newarime da kuma nyasasum piri seman bete nokin be poendonbu wojananka pen jananbuga ka nyare ka nabu dun gosanumbenan nabuga adawa minanbu inleb nariga ajan dim kuweri baaraga abewa hapdeni gonbuga anagekaran wi masaman pendon inbewa penm wobgeran wa gobu, masaman karanwiya pen pbanan manaa membu lebzege pegerani pen woban bebdananni kumara kagen penden tem inwo veran inwuk dewo gerani kawe dan dadimdenanga ade geran basaman newari medan ku nagum pbaran kadan ma time nyenan go inbena karan nogmabeb waweken naguman pembudan karan go saran de ibegeran basamkun nyamman pira kan nogin manag leban naabudanani penden nak shemsum inwo geran kadananni inwo geran samkunego don go nanewari mebuden gonagan neden apira nyammate de nagan kada nogin ma nagen saman bebi leban naden ko inbeba maganigon betemman kaden nogmanagen nabuden majabunada nagume kadan ma bebsamanan an penden a meroman kadaran tonagi penannogma sajegena benanga. Worasamabu anagi innye wisampeniga samara wi amakanine an akema kanine to weyansin ite nagawe penvedon kani ete yensawe natisusudon epagawe pendonbu gong gong inbaga e timki nika pendon buri isamum e timki nika pendon byu da-ga inmeti naabu dan leba nase baara samanu inlawu taga in kpijimga innye dujimde naa nya kawai kadan duu jimde nyabudan yaaran ebishi naabana kagi har bani mo'anni inmeti wugpeni naa mebudan nabaroso noginkuma pendan jananke shemsum be wariko inwo janani pba amma samabu e veranwe wagenso awa pbomen mapu tukke bujum awa pbomen mapa tukke a jum awa jugenga wi anya nagane wa naabu jane ma nyenan in ben inbewa lalanga ne dagan dim kowe ba bishi ge wagi soga penda jananga be sheman samago jimkega inbe’ aya naganga asaranan ake ma kani bene innaggi e penbu nagshi geran gong gong gong gong e penbu nagshi geran gong gong gong gong ejimiga esaranan wisoga wikani mare gonzu-innye ju pen-pensheman samariga goyenanwu lepaate amma go wugan wi egurate ko inli ne bebbega gon buri mankebu bumka pogga sasaranan boni nyeboo penden nagmani neranniwa. Wallahi ewugan nyi wuge bebben anweyanma egeti wagon to gobabekagen iwobe sananwi inakpensemen bekaga gobu benyenanan angen udina werandon de harkadanso to wobo penda nyara puraman kenan soga innye penda ade nagmanan asemanana denan gogo wora newobudan edenne buran be bube ebewa tem burante amma go yeddi kanin neran a nakkun buranda ewiyanga gonb-awi tilangsan nya kann e nedonba age-ageranan ka shenanga gowokuka wonyamike amma akewo ake woranwe kagenso go wokaninke mumjenabu to penda kuma piri sasabedim wariko mananebuden inagga ejo poga bete anwoga nya nagmanan mandonweyanga an weyan gobewa pensaman kaga neran baga asa saran dego asaranan wi innyimo penan ge-ge deneranniwa an penden gosadewiyan an penden gosadewiyan dimku nyengsabinan e pendon an wenan nogin penan inwa saranami penda nagmani nogi inpogation dodon kananni dodan nyapa nagummebete nyapanagummebete annedonbu nyenanani ewo barame nagani gon ewo pendon bu sarkigekun denogai ewo kamu manigon kadan nogin ati lagsan-ati langsan samanigo gokuma. Kaden nogin pogi gonanni gongaden inwa pokuni genannan go baggerum kashi manmebuden enagiga nagbuga nedanga minanbu esageku sade noyga nognagakan nognagakanga pat go diiyi kesoranga nyanagmanan kage ne gogon nyapa akesaran esadde nogga e wub wadeti esa nyade nogga go wubriwadeti ga goga bakskeni nyawanoge gobu nyeso nokinbosuu kammenigon jiman men gon apok apok pogum pogum ealheribebego sosai kodan wo pogi gonan gonbe meti ged veniman wuke wa gerani kambe nwukeyan wote nwunan nogin tu newan kage mati. Newan baa kwaa mem baarumbu kage nogba viku inno gosoga nwukefa waa membu be baarumbu nwaan burumbuben nwakun konami inno ku gerango anno nogsoga abe geuwumane inno abena nyabara e geunwudon go jimane kambe kagen jimdagananni ba nyenanane geunwu taksinaniden ganso nogbo in nyenan pe e-egefewo annongin ba pe nyemanni goban vikumandaa-na konami nokin geran minan baben e wumebuden an bumnagen dugan noggeduk kagen to bara mengo pogumden nowa pogani gonan pogumbu de damaran nognaggeku epenbu nagan a shemananni toh nee bu. Ebugegeri goga dombu e men gekuke gam ve donbu denan dim asam tilangsanigo noku-kutunen samego gobube ejugu epok veraso neeran a nyirme viran epok veraso neera a nyirme viran innan-manamedon ba sarumaa annoginsoga an wean neranga weyan momapa go pukkega se nogi kuma minan nyege manme dobure goga esarki geku sadonbu de nok kan nyara nyaraga degosoga nok innak penaka innakpenakaga gokuma minan nye gon verummeteso baggerumakasin inno ehh nokinga abaggerumendim temden nokin wagen barameri gonanni inpokku pogum veso inpokku poguman agerum gerananben inagbe nyapat nug infakme su'anderanbe ingeme verineso ne avegeranbe nokin ma kulibini gerumke ammaso nokinga awa pendon sanan ma pogene nee inbe ve nakkunso penan gobu ebe saranangajepat isabete gokuma wo dogumo nakshinanima sai gon kpii virumi nimaka goma banyem nogi aba nwume visiga nokin penyemire nwume asakunan noggere pbaan to pembudapat gonbu e ebtiso nokin de inwa pendon saranbe momapa inyekwa adewa su'anderanni innyinedan pogummerigon in pokku pogum vebe in pokku pogum tim geran diman dabedoga. To su'un deran ku tikshi de nogi amma so inye in pokku pogum sheman bega ko gobu innagbe penan bebuden nyari ebe geverumanabeni nedan an weyan gon nagga membuden ebakegapat ebapoglimi goga eke poganso nyabepa sai e-etenyirme bin mabi nedan nyabe veraso etenyirme bin mabi nedan to nokbo infaksu'a de kashin gonga kadan gobu enyanannan su kammanigon innye pendonate suma gabshinma su ma gabsa baramerigon amma gonbu nemembuga effotti gabsuman barameri gonso don kaden inpogigonanni in pokku pogum sheman ben wantiga gonba teum inbewa tomdonnagen manmebu etepzamsun tukkani tomda kuma goteum nyapa nogma juguge rani tomden batem tomdananni innagga abeb nyamman kani ma beb guran beb no'no inbewa nagan kaden mapembuden gotemman tunshi gerane lumo abewa lebse nagga inwugu bebden inlebsi penbuda nanni in meriku kagen anse nebu ewo tuk tebkigeruman dependa ewoye pendonbu nakshigeruman etebgerum tugi warti donmabasamkuga angosoga nog penan gonyenan nogfa inligeku bemben gonsoga ku tunan same gonan ehh ko nog lin bematema nyapa a bagsina saga ko inlitema minan ade nyedugan bumden noglim bebdenan angen angen. Toga nya kambu nanare to noginde penannogmasara nanni samaga asalin mumdan mum sheman ben amma pendon nyara purumso irinwobuden na yarebuda nan asalin mumbaaradan gitebgera tilangsanden penan wi'a saran wenannangong inperi nedonan maba saran gong inbara beni neran ma saran gong inpepe raguga mabasanan penda nagmen kageso t-penda langshisasa tiyawariko amma mapat afaksuben suku nakku be-kaden go alibinanni soga sanen a pendonsaranate de goga penue ka mapa karan sutunshi kaunan suma nyakun penden gona samani duniya ranni nedonga fotti ke sanan minan a pendon nyaraben epugi wiyali anag pendoni duniya so to komapure kaden go tunananga innye nama pendonate nyan nee a nagan jumwi ko de ben vega. Sunakkesoga fottike gura weso amma nedon gonyekega minanga enagunme pendaniga adeguruman innye etepkepenan ku pbagawetega saidai su nakkeri kawai penden akete sama amma soga kone kutomke ishi rane kinpe etipe ametin samaweso